Oy! Sy am'plasiko aby zaho ty. Azafady a hôtesse de l'air! Afaka <hesitation> verifienao hoe akaiza plasy misy anahy karaha sy p- numéro agnatin'ny billet-ko nefany ity plasy misy anahy ity azafady araha. <hesitation> Sao de tokony an-tany hafa zaho mipetraka fa sao de sy tokony aketo sao de plasin'olona. Afaka verifienao koa azafady zahavo koa.